مرحبًا، عذرًا على الإزعاج أنا جديد في المنطقة وما عندي فكرة عن الاماكن هنا، كنت أبحث عن أقرب مركز شرطة هل تقدر اتدلني على الطريق؟ إذا كنت تعرف أقرب شارع أو معلم بارز قريب منه هيساعدني كتير، أنا حابب أتأكد من الطريق عشان أوصل بسهولة، لو في أي إشارات أو لافتات قريبة هل ممكن تخبرني بها؟ لو مش بعيد هل هو يمين أو شمال من هنا؟ لو في تقاطعات مهمة لازم أكون حذر منها شكرًا جزيلًا.